жаңа істерді бастауда жаңа қадамдарға баруда мені қорқытатын бір нәрсе болатын
ол менің бойымдағы кемшіліктерім немесе әлсіз тұстарым
сол әлсіз тұстарым жаңа істерді бастаған кезде мені сәтсіздікке ұшыратады немесе көпшіліктің алдында ұятқа қалдырады деп ойлайтынмын
сөйтіп қорыққаннан өз қорқынышымнан өз шегімнен шыққым келмейтін
алайда уақыт өте келе мен оның дұрыс емес екендігін түсіндім
себебі біз әрқашан өз кемшіліктерімізді өзіміздің мықты тұсымызға айналдыра аламыз
бұл тамаша жыл подкасты және менің есімім талшын
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
мен мынандаймын менің қолымнан келмейді менің мінезімнің мына бір тұсы сондай жаман
әттең бұрыннан бері бастағанымда ғой
қойшы мүмкін емес қолымнан келмейді деген сияқты шектеулер арқылы біз өз өмірімізде қорқыныштарды орнатып жатамыз
кейде біз ол туралы айтамыз ал кейде сыртқа айтпасақ та үндемей ішімізден өзіміздің кемсін тұстарымызды біліп отырамыз
сол кемшін тұстарымыз біздің жаңа нұсқамыздың дамуына біздің жақсырақ болуымызға кедергі келтіріп жатады
бүгін біз сол әлсіз тұстарымызды мықты тұсымызға айналдыру туралы сөйлесетін боламыз
және мен өзімнің өмірімнен мысалдар арқылы жеткізгім келеді
ал сіз өзіңіздің өміріңізден мысал іздеңіз де маған айтыңыз
сөйтіп бірге өзіміздің әлсіз тұстарымызды мықты тұстарымызға айналдырайық
келісесіз бе
нөмір бірінші мысал бұл мысал сізге түсінікті және сіз білетін боларсыз деп ойлаймын
себебі мен ақш тан қазақстанға оралған кезімде мен біраз уақыт өзімді іздеген жағдайым бар
қай жолды таңдауым керек не істеуім керек оңым қайсысы солым қайсысы деген сұрақтар мені мазалатты күмәндандырды
сөйтіп мен ойдың үстінде болдым
тіпті сол сәттерде сәл пәл әлсіз болдым десем де болады
алайда сол әлсіз тұстарымда ойымды жинақтау үшін және ойымды жинақтау арқылы саналырақ өмір сүру үшін мен подкаст жазуды бастап кеттім
мен ұялмай өзімнің қорқынышым туралы айттым
мен қорықпай ішімде болып жатқан оқиғалар туралы баяндай бастадым
сөйтіп әрбір күніме әрбір сәттеріме сәл пәл қуаныш позитив және бағыт бағдар беруге тырыстым
соның арқасында қазіргі күні мен бақыттырақ және қуаныштырақ және сәл пәл болсын саналырақ өмір сүрудемін
сол сәт мен үшін қуанышты
және мен артқа қарай отырып өте мақтанамын және қуанамын
себебі мен өзімнің әлсіз жан жақтан өзімді іздеген сәтімді қолдана отырып осы бір тамаша подкастты жазуды бастап кеттім
ал подкаст қазіргі күні менің өмірімнің бір ажырамас бөлігі деп айтсам да болады
екінші мысал егер де менің подкастымды тыңдап жүрсеңіз немесе өмірде мені кездестірген болсаңыз онда бұл жайлы білесіз деп ойлаймын
бұл мысал спорт жайлы болмақ
мен кішкентай кезімнен бастап спорт сабағынан қашып өткен оқушымын
біраз мектеп жолдарымның тоқсан сексен процентінде денешынықтыру пәніне қатыспағанмын және де денешынықтыру сабағынан қашудың және одан құтулудың түрлі жолдарын ойлап табатынмын
кейінірек те қанша рет спортпен айналысқым келсе де айналыса алмайтынмын
себебі ол менің әлсіз тұсым болатын
мен сәл пәл жүгірсем шаршап қалатынмын
оның үстіне бетім тез қызарып кетеді
ал көшеде бетім тез қызарып кеткенін көрсем адамдардан ұялатынмын
адамдарға көрінуден ұялатынмын
және мен үшін спорт әрқашан бір әлсіз тұсымның бірі болды
бірақ күндердің бір күнінде басыма алма құлап мен ойлана бастадым
намысым жоқ па әлде ерік күш жігерім жоқ па
неге талшын сен бес жүз метрдің өзін адам сияқты жүгіре алмайсың деген ыза ашу пайда болды
және де сол ыза мен ашудың арқасында қазіргі күндері спорт та менің өмірімнің ажырамас бөлігі
және де мен екі мың он алтыншы жылы өзімнің алғашқы қырық екі километрімді жүгіргеніммен мақтанамын
және әрбір күні тоқтамастан спорт залға қуанамын
егер де сол әлсіздігімді қабылдап егер мен істей алмадым деп жүрген болсам онда мен сол әлсіз күйімде қалар едім деп ойлаймын
алайда сол әлсіз тұсымды мықты тұсыма айналдыру арқылы өз өмірімді өзгерттім десем де болады
дәл қазіргі күндері менің екі танысымның біреуі міндетті түрде мені спортпен немесе жүгірумен байланыстырады
және сол туралы ойлағанда мені естеріне алады
келесі үшінші мысалым бәлкім ол балалық шағыма барады және де мінез туралы болмақ
кішкентай кезімнен бастап мен әрқашан өзімді қорғап өзімнің ойымды жеткізіп соңына дейін оны қорғап қалғым келетін
алайда ол үшін сенде біраз мінез болу керек
және де сен егер біреу есеңді жеп жатқан жағдайда онда ұрысып та айтып та көзіңмен көрсетіп те білу керексің деп ойлаймын
өкінішке орай менде ол қасиеттер болмайтын
және де өте кішкентай кезімде солай есемді көп жіберетінмін
және ол мені қатты уайымдататын
сөйтіп мен бір күні мен де ұрысып көрейін деп шештім
ақырында бір қызбен кәдімгідей қатты ұрсыстым
ііі бес он минутқа дейін мен өмірімде олай бес он минут ұрысып көрмегенмін ол кішкентай кезімде
әрқашан үндемей қоя салатынмын
ұрысып көрдім және де маған ұрысудан кейін өзімді өте жаман сезіндім және маған ол ұнамады
сөйтіп басқа да жолдары бар шығар деп ойлана бастадым
себебі ол менің жеке қасиеттеріме сәйкес келмейді екен
оның өзі өнер деп ойлаймын
егер онда ұрысу менің қолымнан келмесе онда менің жолым қайсысы
дәл қазір мәз болып сізге осы жайлы айтып отырғанымда сіз де ішіңізден ойлап отырған боларсыз әй осы қыз бірдеңе ойлап тапқан шығар
қазір аман жүргеніне қараған кезде өзінің есесін жібермейтін болар қазір деп
ақыры сол ұрысысуды үйренбедім
алайда мен өзімнің бойымдағы қасиеттерді қолдану арқылы да ұрысыстан кейінгі пайда болатын нәтежеге қол жеткізуге болатынын және өзіңнің есеңді де олай да жібермеуге болатындығын түсіне бастадым
ол менің ойымдағы қасиеттер
яғни ұрысысқа жібермеу ұрысқа дейін алдын ала шараларды қолдану немесе ұрыс болып кеткен жағдайда онда өрт сөндіруші ретінде қызмет атқара отырып барлығын аман есен алып қалу
бұл жағдайда мен өзімде жоқ қасиетті дамытудан гөрі өзімде бар қасиетті қолдана отырып әлсіз болып жатқан тұстарымды мықты жаққа айналдырдым деп ойлаймын
бүгінге айтайын деген өз өмірімнен алған шағын үш мысалым осы
ал енді сіздің кезегіңіз
енді сіз де өз өміріңізге көз жүгіртіп әлсіз тұстарыңызды мықты тұсқа айналдырған сәттеріңіз туралы ойланып көріңіз
сол сәттер туралы немесе әлсіздігіңізбен күресіп нәтижелі болған сәттеріңіз туралы бізбен бөлісіңіз комменттерде жазып қалдырыңыз
сол арқылы біз тек өзіміз ғана емес басқаларды да ынталандыра отырып әлсіз тұсымызды мықты тұсқа айналдырып кешегі күнімізге қарағанда бүгін жақсырақ боламыз келесі кездескенше

тұла бойды суығы тоңдырып қырсық шалса да

аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла бер арманыңа
аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен